Mem di mi asuma diroor m'rabeer ghan erugh, k'ootologh sigbagba, ootologh rukpe oki raaghana, okumuan rukumuan pho ipe ekpe bo okumuan pho, ozaph ataka eteeny mem d ataka pho m'anighe oghoor, okoor osighigh roogho pho obiloe odua otigheel m'origheeel k'osa ediem osa edien pho epe pho ohle ku eeni epe araghana pho oghi bo rotigheel opam ataka oba ologhiotu pho r'aburu min pho ayoor oba ni ataka pho opo omoore odum sidum inin asulum eh k'odum r'odumom ghan ubeku, di ubeku amogh olegheri iyaar iniin asidum k'odumom idimini buagu after mem di mo dum sidum mo oman ku ohle edien ku mo ohle edien ku omina mo mina ku me baal diroor obetenu owura muum oki otu ituugha otuugha Moo tuugha ini ko ki otu ituugha pho ku otol otu ituugha pho eminighan amem kueni otigheel m'origheel ohle edien di oseere ku m'ohle ku obile otuoonom buruniin pho ayoor epe pho arukumuan pho ini obile okumuan aani k'eminighan amem ku otigheel ku m'origheel ku odaph omin pho ayor osa iyaar lo ro wa ghan osa yor obile osa ku obile ohle ku ogbi oghi omina ipe ku edi yoor r'odighi ghan ku mi aseere ghaaph